أول مكان زرته كان المكتبة العامة في العاصمة. <hesitation> انبهرت الصراحة، أنا رحت معاهم، بس كده كتسليك يعني، بس يوم رحت لا انبهرت بكمية الكتب، الضخامة، الهدوء كده، تحس جو زمان كده وال ما أدري عشان الجو مرة عكس ما كنت متخيلاته، وحسيت إن تكون الطالعة مملة، إيش كتب وكلام فاضي، بس لا عجبتنى مرة الطالعة.